एदी मुई टापुक बारेमा सोचबाही जौत, सुन्सान भेल ठौरा, जाहवा चाई एबे तोर कहोना खान पीन फेरी पवाइके गार्ह हतई, चरीवर पनीए पानी हतई । हसे तोर वहवा एबे बनईया जनावरक सब जसने की बाख भेल, भालु भेल, हाती सब भेल, हुनकर सब डर तोर हतई की, एबे कशनु न कशनु ठौरा ।